<noise> ahane ebyalya ebikaleka iwathunga amani, wamalya ekyithakuli kyikakulethera amani, wamalya e posho yikakulethera amani wamalya omukyeri akakulethera akaleka iwathunga amani, wamalya <hesitation> amaya akaleka iwathunga amani, wamalya esyacarrot sikaleka iwathunga amani, wamalya ebinyangwa bikaleka iwathunga amani, wama wmalya omukene akaleka iwathunga amani, wamalya erihere rikathunga rikaleka iwathunga amani, wamalya enyama yikaleka iwathunga amani, wamalya emahere akanaleka iwathunga amani, wamalya <hesitation>